<hesitation> අමු ආහාර ගත්තොත් ඒවා ගොඩක් වෙලාවට මට හිතෙන්නේ නම් වාසි තමා තියෙන්නේ කියලා. මොකද මේ දැන් එළවලු වගේ අපි හිතමු අමුවෙන් වගේ සලාද කනවා නම් ඒ වගේ වෙද්දී ඇත්තටම මේ අර අපි වෙන උයලා කන, තම්බලා කන වෙලේටත් වඩා ඒ වල අර ගුණ නැතිවෙන් නෑ නේ. එතකොට ඒ තියන විටමින් ඒ වගේ ඛනිජ ඒවා <hesitation> ඒ විදිහටම අපිට ලබාගන්න පුළුවන් කියලා මම හිතන්නේ. මේ අමුවෙන් කනකොට. මේ එතකොට අනික සමහර පලා වර්ග අපි කියනවා නේ මලවන්ඩ හොඳ නෑ අමුවෙන් තමා <hesitation> කන්ඩ ඕන කියලා සලාද හදලා. ඉතින් <hesitation> ඒ වගේ පලා වර්ග හොඳයි <hesitation> ඇඟට ඒ ගුණේ ගන්ඩ. ඉතින් අවාසි කියන්නේ ගොඩක් අය කියනවා අමුවෙන් කද්දී ඒවා දිරවන් නෑ. සමහර වෙලාවට ඇඟට හොඳ නෑ මේ එහෙම කියලා. ඒක ගැන නම් ඇත්තටම මම එහෙම ලොකුවට දන්නේ නෑ. හැබැයි <hesitation> මට හිතෙනවා අමුවෙන් කන එක මේ ඇඟට ඇත්තටම හොඳයි කියලා.